Yo soninké diankhalalou a guébé gnani comme wathia, toujours digan bané ké yani ta finiŋa i gobo, wo koukou gnima diankhalaloun kou ké ŋakhati, kholiŋé, ay gnana ay kéfini diankhalalou awa <hesitation> farta a ya kéfini diankhalalou ni, malin ndiéyou kou nkou peti diankhalalou yimé kou ma ganagna khotéyé a mlayi bané sorono angui yigana. Kha aŋa kapa foya woy rono, maro, woy rono molé, woy rono tiyé woy rona sou woy rono déré. kou kouno diankhalalou gna wogagni débérini wo folonindo, wo sakhanténi wo gni kouya roni awa na fo néwé nké keni principal gna ado farta koukou no makha touta woga koukou ndébérini, wo foloni wona kou deberini, malin diéyou koudo moulounkhouni kou, diankhalalou gnana nokhou gnogo parcek a layi kapa yigandé nokhouni yogo kha alay har yin bané sou bané sou woutou anga yigana. comme gani miskinakhou ndaŋa soron ta bana kitéyé a gnéyi, bon kou koundou kou koundou diankhalalou gnanan, bon tamaté woy tamaté lone wo foloniŋa, woy rono, wo gnigno, koun kouna fo khasso <hesitation> i da koukou gno makhaya tamaté, kholiŋé farta ni i da kou gni o diankhalalou ni kouyayi gani. wathia kouŋa inati karotini inati, <hesitation> i ya sou koŋo koukou kona makha fo kouroumbo wathia ké kho fo khasso ni kouya.